Tofauti ya vana vaa- kala na valuha ike kwii, vana va kala vale- ighire miikalie mivichwa maana mnu- ipilakeavo lemicha maana vaghosi valeghire kindo navali chitegemea sana irema. Kole valeitegemea irema niku haleghire matundu ho. Henaicho nairaa yavo nile yagwathi na yavo iyavo niyangw'asthi. Japo lechia vijo fingi mera, ni vijo feraighire ubunifu kuthihire vetunjo mbare njike. Maana mndu akishukuri mndu akirebwe, mndu wa vughai vyo makafi, kana vammanga ni fijo ni fijo vena firaghie nguju hena mwili. Na miralie avo nemcho mana mwana araa thori mpaka ibarike. Nthori ibarike mera haile rukia rawako mwana wa thori ibarikie mera. Haya, henachio hata shule thao nechighenda fechighenda shule ukahenda harufa shule peku hairoghera fyaru nakalare ghire mbeo hagwire isweta, haghire imi. Imilia kwa ivabaga rudega kabo nini kwaghenda shule kubibikua abedenywa na bado kwaenda shule kwa tatu kwachapwa ndoata kamili, utandikwa mishenge mera mwana akhegenda shule ho. Tofauti ya vana va kala na van- vanaluvaha vaghire, vaghire nafuu kwathababu vaghosi vavo mfiri vavo ni mothia, maana mwana aghenda shule mera aghire masweta gha shule, haghire fyaru pea itharu tha shule, soksi pea inya, aghiree Teazi <noise> na nithaareta shule nyingi. Henachio tofauti ikeho na fijo vya luva ni vichaa flolo fijo mwanayoo mpaka ufike fikile nguju hayaghire fufii fire ndughuri. Henaicho tofauti tikeho, henaicho miikalie ya wana vakala na valuvaha ighire tofauti na tofauti tavo nitendetireraha. Vana vakala valechia kwali maana, mwana aghenda shule akarurwi na aitho kera hu. Mira vana valuvaa mwana tothiri nikatunjika na ruvea harike rano. Toki tukatochika kadu kathiaraanyi. Mira hachio na fughede shule bila hata soksi wala kyaru. Umalie shule uwe kenyi uhema, maana hindo shule teghenda mera luvaha shule tikenyingi vana vasoma vaghenda hii ilo. Ham- hamgwia rachi ye shule hati yeshule ingi. Kalimati washule ingi mera kana kwamalia shule kwekwe ughembea mburi na maghonji hairo ughenda shule. Henaicho tofauti ikyawaka luvaha ni wei huku vana va kala valechi hi maisha yaghwa kwathababu vaghothi vavo valeghire kindovo na wala wahaleghire petha oh! Mndu avuka aghenda ufuva aure irughe aghende fua mbele haigheredi mbae wakenda ghe ighenda thala. Hafu funye irughu anikwe mariva kana atike mimanga anikwe mapere, kamaa atike makafi anikwee maimba ikopo Henaicho maisha ha kale nagha luvaha niyo tofauti ikeho. Luvaha vandu vaghenda fungua vaure pesa kure pesa nyingi kwaikyo fughua kwau kwa shigha. Na hangire mndu wakulinga kingo mera kala kwairima pho ighenda shule ubadishe shati, kwanza hata- handu- shok- shati oh! maana shafei indebadilisha. Hukuenda shule kwamba nighira kughire namikalie kughire toka na familia yenyu na ndio namong. Mira muri thawathawa maana hareghiro nipate kie, henachio tofauti khala na luvaa haikeho. Luvaha haghire maisha mecha fedha haghire thoritikeo nyingi hairi mndumndu mwana wa sheria hata nipata kiburi nile tofauti thana na luvaha.